Bir yil davomida albatta kechki ovqatni o'tkazib yuborgan bo'lardim, chunki kechqurun uxlaganimizda oshqozon ichak trakti juda sust ishlaganligi sababli kechqurgan yegan ovqatni hazm qilish juda ham qiyin bo'ladi, bu esa organizm uchun juda ham zararli moddalarni hosil qiladi.